Tosta ɗo e naftira ɓe yiite laatiriyee foowina element gaam ɗum defa bereedi. Ta ɓiɗɗi liva ɗum ɗum mari, yiite nge nge filtoto, nge heewa tarde. <hesitation> To nge heewi tarde ɗoo boo, ɗoon nge wulata bereedi, seto ɗum wartii noone leydi leydi jum.